Manano mbola tsara anareo ao longo, amin'izao fatratrarantsika <hesitation> zao fotoana izao, <hesitation> isaorantsika le nahary nahatafivory antsika eto, hanao fety antsika amin'izao ka, samia maka an'izay, <hesitation> izay lany, izay tiany, izay raha mampanjary fetintsika zao, ka mirary fety sambatra ho antsika.